لا احب اتقدم متين عام ،احب اشوف الدنيا هيحصل فيها أيه هنتطور لغايه فين ، البلد هتتعدل ولا لأ ، فعلاً احب اشوف المستقبل هيحصل فيه ايه؟ خصوصاً مستقبلي أنا كا شخص... فا أن شاء الله يبقي مستقبلنا خير ونشوف التطور هيوصل بينا لغاية فين واحنا عملنا ايه في حياتنا